हम्मर घरमे जब फे खानामे नोनके प्रयोग हुइता । सोया सस के प्रयोग नाई हुइता काहिकी आयोडिन युक्त नोन खैनामे फे स्वस्थकर रहता आउर डर्नामे फे महा रहता । जस्ते कि हम्रे थेचामे होबे या खानमे होबे या अन्य तरकारी मे होबे हम्रे जब फे पाकेट ओला आयोडिन नोनके प्रयोग करती । हम्रे सोया ससके प्रयोग नाई करती ।